لو الأكل إحترج و إلتصج فى الجلاية أسهل طريجة تنظفها إنك تملا الجلاية بالماى وتضيف شوية صودا الخبز وتخليها تغلى على نار هادية لمدة خمس لعشر دقايق بعد كده هتفك الأكل بسهولة وتجدر تغسل الجلاية